मए चिलगाडीकि झ्याल घेनाकि सिटमे बैठन चाहत हओं काहिकी मोके बाहेरको नजारा और बादर देखन गजब अच्छो लागत हए । और मए मोबइलसे बाहेरको भिउ रेकर्ड करत हओं तभि मोके झ्याल घेनाकि सिटमे बैठासि लागत हए ।